מ'מישט צוזאם די וואסער מיט וועלכע קאליר פעינט די ווילסט ניצן. מ'מישט צוזאם די וואסער און די פעינט איוף די פעלעט. נאך דעם יוזט מען א בראש, און די פעינסט ווי די ווילסט פעינטן.